که زه یو ځل بیا ښوونځي ته تګ پیل کړم نو زه به له ځان سره کتابچه، قلم، پنسلونه، رنګه قلمونه، د انځور ایستلو لپاره سپینه کتابچه او همدارنګه اوبه او یوه اندازه خواړه ولرم. <hesitation> که زه په ښوونځي کې د لوبو لپاره هم وخت ولرم، نو زه به ځینې د لوبې سامانونه لکه توپ، د ټوپ اچولو پړی او داسې نور شیان له ځان سره واخلم.